यूनाइटेड किंगडम जू ची यू. के तेगी संस्कृति यन ची की ताख ज़्यादातर लोग जु छिन काथलिक छिन ताखा लोग जू ची जीसस क्रिस्ट ते मदादा छा और काफी मोर्डर्न छा।